To banje nani wom na jindai la woma nama duwa wona jinda torou. To amma banje ko bambiram, na na le goro manjima anya shimi wom ya manjo manjo she le goro duko. Banje na jinda toro. Minti minti bono wai toro na jindai. Toro dim yadda na ki toro mono bo toro deno na dushe moɗo kono. Bono wai moɗo na dushe na ta yiki na jobumai na dirmai. Bono diri ba naneni na kadimai na ta yiki wun ta ɗeno bo ɗe buni bow deno na do lau woma shamtima bono shamte na lau deno mono dama landa landa ɗenoi yi8ki na gare landa landa ɗenoi bono dubi na shuli na patimai la kile ko wati. Ba puleni na ware lo washa washa mono bono ware na patimai la ki ba puleni na kailimai na kailimai na kailimai doim bono baki ba ɗingeni, ba ɗingeni na kwaune ashi woi ashi moɗoi na patimai koi bono patekoi na ɗurmoi bojali. Bo no ɗur boj ala na lau gwa jambo mono na ɗerimai kalla koi kida ɓanje pra shi dammamu girgɨt wo min jinda wom ɓwau kiɗe kiɗe to kida ulcer woshe jinda jambou na pala jamnboi kalla. Par mon din ma wo na yimai gin jambou na lau woi na lau wanduwoi ɗang na patimai kida kawai na namai ɓanje ɓanje an ye wonduwoi tunda gin ɗeno ko na muko lo luro dok mono lowoni na nanami kida wona jinda jamboiyu na muke lo burodok mono tak yoro an an duko gwa- gwau and duko gwang kuma and duko gatɨblak. To shimi wom ya bono ki bo buro murui yiki na patimai. Bo woi buro muwui yikiu na duwono namai kishimi. Kida banje bo kai gin wonduwoiyu aka ta bo kunbumai aka duko ki kai na kumbo to bo woi buro murui yi kiu kai na wonongo kishimi por mu puroguru shi bonga buromurui ta kai patimai kai namai. Nani na jinda toro. Kishimi shimi ɓalai. A kireni.